والله انا معغف اسبح بحياتي ما تعلمتو اسبح ومن كنتو زغيغي غرقتو بالماي بالبحغ يعني غرقتو وبابا بوقتا طلعني فمن وقتا ما تعلمتو ما غحتو عل بحغ وما فتو عل بحغ ما لأني اخاف بس اش اعف معف ليش ما غحتو بس اعتقد صاغ الوقت اني لازم اتعلم